أحب الاستيقاظ مبكرا والنوم مبكرا ما بحب مرة إن أصحي متأخر، <hesitation> نام في وقت متأخر إلا في الويد إند، لإني ما عليا <hesitation> أشغال تاني يوم <hesitation> بحب أقوم الصبح أفطر <hesitation> أسوي رياضة.